निर्माण कार्य करे बर ओजार कुल्हाड़ी, कुदारी हटोरा, आरी रेती। लोहा लकड़ी के काम करे बर ओजार बढ़ाई के हटोरा। छेनी, रूखी, पेचिश खेती करे बर हल, फावड़ा ,कुदाल। डराती बेलना रसोई के ओजार कढ़ोई, तावा, चम्मच।